Namu yuu chijan, nama nriuté nakena koó tenama yuchi nakena ndó, ndó <hesitation> zote nani chi nguia dama ná iká ngia naketena, chi kuchi vando jan naketexhi, <hesitation> nama agua ña kuan nakena koó ní nakena traste ná, te la ñama yukuna xhí atió-atió nrayona chi nakena chí kundavina, nrá ña ti matinati naketena ka ku este mi sacate nakandó, nes sacate de mazorca, ese lo kito un pedazo y ese <hesitation> mi zacate pues para tallar mi plato eso quiere decir que estoy diciendo hojá pues ña.